won akana sagale ishia ka kutosha itkanitaa sagale getani mal ishin sagale nyate quftet shida dibi hinqabuu hoishin aksun itatet yani dib yette ak dansa jirti sagale yoyote shida irra hinqabdu mana kabla atin hintestininen yani ishin akum cholle jirti hoat sagalum chala getun paka atin kabla atin uchunguzi itinmidasin ishin akum dansa jirti dum won akanan tun akan jirti hamtuamu.